<noise> हमार इय यत्वार, यत्वार यब कथी कहु यत्वार मने हमार खुशी क दिन हासके दिन <noise> हसे हमार इय <hesitation> नयाँ काम कर्ना दिन । <noise> हप्ता क <hesitation> छ दिन काम क के एक दिन हमार सनिचरवा बिदा हसइ । सनिचरवा ओराके हमार हसइ काम कर्ना दिन सुरुवात नइ काम हसिय हमार आइतबार । आइतबार हमार सुरु मा डउल काम हतइ हमार उव हप्तवइ भरी डउल दिन जेसइ । आइतबार मने हमार काम कर्ना दिन स्कुल खुलेवाला दिन हमार सर्कारी कार्यलय प्राइभेट हमार कार्यलय खुलेवाला दिन । इ दिनवा से हमार <hesitation> काम हखते हखते यत्वार्, सोमार्, मङर्, बुध बिहफइ, सुक्, सनिचर । <noise> सुकवाक दिनवा सम्म काम हसइ सन्चरवा क दिनवा बिदा हसइ हमार उव बिदा हख के फेरी हमार यतोरवा क दिनवा हमार हसइ काम र इ दिनवा फेरी हमरा दउल नइ हसइ शुभ दिन <noise> कह्सहु ।